Este bueno njan kon kó iin cepillo naketio yuu yóo, yuu angu este nja kó limpio yuu ma'a tivi na'a iin kue, iin <noise> este chinre ña'a nján ndaka ma'a pasti yikuan chinreñanjan ko'o ve'e nuyoko fuerza nga tuu, tukuax kua kitaví.